Edhe vurdurët kur i ble ka t’i hash njize përçë ngë se ndutu ndurisjën, përçë pran kalben e buhen të liga e ngë mënd hahen më.